اکھ 3D پرنٹر چُھ ترٛےٚ جہتی شکل بناونہٕ خٲطرٕ پانس پیٹھ مواد تہہ بنٲوِتھ اشیاء بناوان۔ یہٕ عمل چُھ یتھ کٔنۍ کٲم کران: ڈیزائن، سِلایِس کْریو تْہ پرنٹ کْریو یہ۔